من أكبر الحيوانات حجماً اللي شفتها كان الدب وكان حيوان الفقمة، الدب لفت نظري إنه هو كبير وظخم يعني في ظخامة وفي عروض مثل كدة حقين المصارعة، حسيت إن الدب فعلاً مثل المصارعين الضخام، المشكلة إنه هو كان نايم ولما قام كان ظخم جداً فلما قام عطاني هيبة رهيبة كذا فزة في قلبي من هيبته.